Ni vau niri thaino ni ningienda muno muturiro wakwa. miaka yukite iyo inavau kapere ngai andathime amonekanire. andathime no muthuri ngoragwa ni nina musii wakwa uria tukavotaga gutethania ano ringi kuma vau ngai andethie ngie wira mwega wira asio ngagia ngai ngai andethia votage kuuruta na kio na niketha vote nginya kwiga mbia siakwa naiga mbia iria niriragiria kwiga wa kuendagia indo ta thimiti indo iria itumikaga guturia nyomba na guikira mai thiini wa misii ya andu na nyomba iria nene. miaka iyo iyo ikumi muku ninirigagiriria ngakorwa ni ngorwe nina musii wakwa. ngure mugunda ndume nyomba na vote nginya kuthomithia kona koria ninako na ngai akorwe ai mundathimu na muthuri tuongerere twaria na tuvote gutunguta na gututhomithii niketha anatuo tugikura tukure tukimenyoga asiori oo ni nimaramatungata na nginya nyiga wira wakwa. niravoa ngai muno andethie. wira usio ngaiga wa ugakorwa wi wira munene uria ngakorwa nina kastoma nyiingi na niketha nginya anani ni vau niri. Ngakandaga ngakanda kwandika andu; andu aya riginya makaugaga nima makoragwa me andike na nimaragwa wega thiini wa wira ucio. Wirari ucio wakwa ni ravaa ngai muno andethie ugakorwawi wira Munene taucio. Niriragiria kwiga, niniriragiria kwira wira Munene. ukandetagira mbia nyingi wa muthenya coa muthenya kuringana na uria indo ikaguragwa, makagura indo ngagia mbia nigetha ana Ngai. Ni <hesitation> ni nimica Ngai muno naiga wira wa mbere ucio ngaiga mawira mengi na mengi matauri ngurani ngurani nigetha mvotage kwirungamirira thiini wa muturire wakwa ana family yakwa. Niniriragiria nginya muthenya